हाथियों की सबसे बडी विशेषता या च कि ऊ स्थलीय स्तनधारी प्राणी च। वे वजन पंद्रह सौ से दो हजार पाऊंड तक हूंदू। शरीर लम्बाई यूंकी छ मीटर तक हूंदी। सबसे विशिष्टत बात यू मा याच की यूंकी लंबी नाक हूंदी। जैथे ट्रंक का नाम से भी जंडदा हम। यूंक कान भी बहुत बडा हूंदन। यूंक शरीर भी बडू हूद ही हूद चा। और ई हिल हिल चलदना।